The languages for my parents and their ownlor parents or grandparents or great- grand ahn know how you want call ley dah yor ownlor choice buh they got- they have different different languages my pa, gio, my ma, mano so I can speak all two becor I learned it from them and ley english dah on school campus we learn dah one there in ley community some of our people dem wher went to city and tin they will come in ley interior they speak english to us buh ley languages of my parents once you are born in ley village what you hear in ley people mouth dah what you will speak so in ley mano area there where I fini school high school and in ley gio area there where I did ley elementary school infact even pre- school before coming to regular school and ley second one ley secondary school so we learn all of those different different languages so my mother was basing in sanniquelle And going to school attending st. Mary so she can understand some kpelle becor she had some friends dem dah used to come from bong county they wor living to ley dorm dormitory so ley used to sit and speak and teach one another their local languages at dah time school system wor good we talking abor normal day we nah talking about ley time here from doe time, doe charles taylor ellen dah ley time ley country spoil, yeah